Yandepuereyave yayapo o ñanemiari ñai mopeti mbae iare jaeko yamombeuta kiaguiko ou oiko vae <hesitation> mbaeko oyapovae ketiko ojo vae jare kiraiko jokuae jeko vae jaema jokua oipota <hesitation> yaikuatia yamombeuta, erei jaeko yaesaukata <hesitation> ia yarajayaraja ñanemiari yaja yaiko rambueve